भ्रजिल् नि बोतुल् नि सुनोदोन्ग् नुन्ग् अन्ग्नु बबपुल् क्सो क्सो तन् नि क्सो गुन म। भ्रजिलौ गुब्रु जो एमे जोनप् गुन्दुन्ग् सिदुर्प् अजो तकरि अरो गेले गेले ओक्स हनयोर् लुगुसे क्रन्तिअरि बर्हवदोन्ग्। केलैअ बन्सिन् दुप्रुद् बोतुर् जुन्ग् <hesitation> गुजु गु सुसिन् अरो दिसेम्बेर् <hesitation> नि प्रए मर् सुसिन्। गुजि बोतुर जयो अरो भ्रजिल् नि बोतुर अरो दिसेम्बेर् दु मर् सुसिन् गुजि बोतुर जयो।